<hesitation> jari gitte ini kunni ri indonesia, e rua ji cuaca, <hesitation> timoro na bara'. <hesitation> injo rikua timoro', e hambang alloa. Boh hambang kalea alloa. Punna bara'i, <hesitation> pahosi. Ah injo anunna. Injo ji punna kuittei kunni mae ri indonesia.